Ukajil Ix Tutz yan wayum, yan tz'imul, yan k'opte', b'aje'laj tan inwa'lik ma' inwojel u- uk'ab'a', ma ma' inwojel uk'ab'a' aj maj che' inten tulakal <noise> tan inwa'lik a' nojoch winik wa'ye' in ix tutz yan yan uche' tz'imul, che' wayum y che' che' <hesitation> ti che' ti k'opte' jach ki' ki' tan umentik a' nojoch ixch'up tan umentik k'opte' ti ch'uuk pau tales wa'ye' ti jantik <noise> tulakal o junp'ee naj wa'ye' yanen, tan utales ki'ki' tan ujantik <hesitation> k'opte'.